אני כנג’בּל מנכונש מג’בור נענעס ח’ית נענאס קידיאע וווקט קביר פנ’הר ואלה מכתש מחתאג’ נום כןקדר נסתע’ל האד וווקט פנ’ג’אזאת נתעלם ונתםת’ע בעלח’ייא אכתר אכל חת’ גם הו מתעה ורחאה לג’סם ומכיןקסש ח’ית יקד’ר יאת’ר על סחה דיאלי.